बच्चों थें अधिक शारीरिक गतिविधि का काम करना का वास्ता प्रोत्साहित करना कू सबसे आसान उपाय च कि हम ऊँका कार्यों मा, क्रियाकलापों मा, खेलों मा शामिल ह्वे जौ।